Mi d'pais l'ai vizitane tanti, cuandi a i era militar, sun stait cuat volte ën Türchia a Instabul, sun andait ën Grecia, sun andait ën Jugoslavia, sun andait ën Fransa, sun andait ën Grecia e pöi sun andait due volte due volte tre volte ën Costa Rica a truvé d'gent e bon pöi ai vizità ën po l'Italia